لو كان عندي الاختيار كنت هفضل اني اكون عالمه مشهوره وده لأني كعالمه هقدر اساهم في تطوير العلوم والتكنولوجيا وده ممكن يحسن حياة الناس بشكل كبير وكمان العمل في مجال العلم يعني الفرصة لإكتشاف اشياء جديده سواء في الطب او البيئه او التكنولوجيا